ס'איז דא ווייסע טשאקלעט, ס'איז דא שווארצע, <hesitation> ברוינע, ס'איז דא אלע מינע קאלערס- אלע מינע קאלירן, <hesitation> די חילוק איז כ'וואלט געזאגט וויפיל קאקאו מ'לייגט- וויפיל <hesitation> ווי אזוי ס'איז געמאכט, וועלכע זאכן מ'האט אריינגעלייגט דערין עס.